cici, cici ge toma tidore ngone sopake reno reno mai cici sopake tama ciru gumi gena mronga cici reno reno ua ena ma ronga pamara posa ia ge ngone papa papa, ngone tete, ngone ni yuma ona so peke pamara so pake ciru hutu. so pake ciru gumi. su pake ciru gulumagogo dadi maronga ciru ciru hutu bolo gogo toma bada ge ona so pake pamara mai oras nareni ngofa baru ngofa turu mansia turu oras nare ona so pake pamara laha rea ona sopake pamara ma diyali maronga silet dadi ge so pake ciru gumi me dadi, ciru hutu, ciru maronga se ciru ciru ge pake silet mai yali oras nare moi malofo ona soka ona na pamara nage si pake pake ena sado ma oras nare gate be ciru gumi. ciru gogo, ciru hutu ge ona rasa laha se bole sopake pamara sebabu pamara ena gate gira kambo se ena labi laha dari silet